<hesitation> na̱a̱n ga̱ la hen dok kwal yin pue loon ga̱ tarep di puanang nlagung, a loon ma̱ naka̱ da̱, hen do kwal heni ya kamata ma̱ na̱a̱n men ga̱ na̱a̱n men ga̱ pa̱ de loon nkwap da muki niega̱fe ma̱japna̱a̱n muk ma̱das muop yil hoom bi hok ga̱bi a lemuop ma̱suut, muop tong bas zak pa̱ gwen masharap bawa? Gwen ma̱sharap, gwen ma̱ sa̱ bi ma̱ndagwen ko atlease ko la andang, de ga̱ pen kek gwen, war gu leng de tong gu sa̱ sa̱i sek, ga̱ keleng na̱a̱n men dok yol muan, muan ga̱ga̱ wa muop keleng ni fe tong du shin muop shin ba, toh ma̱ niet ko bima̱ ga̱sa naan ma̱ jap na̱a̱n men ma̱das bin nkwap da ga̱fe nda muop niet pa̱ muop, muop war sarap ni dip niet men de bi ga̱yil muop shin shani, muop shu shasha ni, muopshin jap bi ga̱de nda̱a̱n, muop niak ga̱ shin be ga̱fe tong pen kek muop jap dedi nkong ga̱fe muop tong da yil de muop ga̱ na̱ bi ga denkwapdai, ase bi kwapda na abima? Ase kwapda tong muan a dega̱n pap a? Ga̱bi ga̱ terep yil na̱ nda̱sa̱na̱,

Muop bat ga̱ shin ni ba, muop tarep a ga̱tong tuot kek, laga̱ mang yit muk long da̱ ga̱ pa̱ni long tong biji nni, ga̱ mang yit muk ma̱nlong ma̱faan muk ga̱ pa̱ muop, muop lap la ga̱ wa ga̱wul de kwap bi niap, yil muop dek pue ga̱ toh, tong da ga̱ rang nierang a kwai nda̱ kawal pe tong da ga̱ da̱ nni yit a? Muop pi daskoombe, daskoom buk yir ma̱ bet, daskoom bak yir a ma̱ga̱fe muop tong shin biga̱fe tong da̱ ga̱ sa̱a̱n tieryil ba, daskoom tuot tong koom loon i ka jap, daskoom zem a dega̱a̱n gok dip da̱ loon hok gaba daya, ma̱ naka̱ men dok din la war loon hok yil ni gabadaya, din tong ma̱ yil ni gabadaya, din tong ma̱ yil ma̱ kat ga̱bi ga̱ leng muop tong war i sarap n mu rang nierang ga̱ mai ma̱ yil de naan de yil tong da ga̱ she. maar hok tong da ga̱kat a nang de ga̱ she nda̱ la yi nni? Kat la ma̱ yil ma̱ shin bi muop tongmwen tiem ka bi ma̱ rang nierang, ma ndamen muop muarap met loon nna̱, ansa, muop dok din la war sarap ni pa̱na̱fa. Bi ga̱ zem na̱ de ga̱nshin anita̱ ma̱ nashin keksem, ma̱telkek sem, ma̱ yong sem de tong ma̱ kaarsem mi a biga̱dem, ga̱fe tong ma̱ leng yi ntiem, mijapna̱a̱n men ma̱ ga̱ de bak, dem ga̱yil ga̱san pe zem de, ɗe tong mu kus muop i, amma ma̱ zem ba, kuma muop zem de ɗe jap muop ga̱ tema ke men ba, muop zem de jap muop ga na mew de ma̱ man sem iba, muop zem a de ma̱ zama a kwaram muop, de ma̱ zama a 'ass kwat de muop, bi ga̱fe muop la kwal nda̱ men de ma̱ bi die muop i, amma jap muop tong da shin ni zak ba, bi ga̱ tong dan de ga̱niap nde, muop tong taba zem ni ba, muop zem a de, ɗe men ma̱ de ta̱ tong ma̱ swa walla yi ma̱ pa jap muop, gwan ma̱ naka̱ mem nna̱ muop tuot tuot nzoom lum yol man ni, Kum koonnoe, hoommen dok din la yo mang ga̱ hoommem, heu fier nsamuk, hen shin ko bi ma̱ nsa muk, hen tong nda̱ ni ko la a bima ga̱ tong shina̱, hen la tong ter den ya da̱pe, nirap wawal nkana̱, tong da̱ yong hen del kwam na̱, hen zak hen lap door, hen tang zoom nda̱a̱n, hen la piak she nda̱la muap la̱ mang da̱ kat ni ni ni wawul ma̱ tuot ma̱ shin kwali, ni dok din la niang ga̱ she men ni pa̱ng, ma̱ nde tong ma̱ shi gwen tap bi naan sa kuma ma̱ lap door tong ma̱ shi dang de ma̱ kat niap ga̱ niap yil na̱ i, nba ma̱, nlong men nda̱ ma̱ nda men buk da̱ tuot npe ga̱ ga̱me ba. Tong da ma̱ tang pe ga̱ doet kek men ma tong wan, ma̱ ntuot tong ma̱ bak jap i, ma̱ntuot tong ma shin jap bi ga̱fe tong da wel men bi.